نفضل تكون عندي قدرة في الحكم في الأحلام ديالي وماشي الأحلام ديال الآخرين لأن الإنسان كيعيش لراسو ماشي الآخرين، نتحكم في راسي هو عندي أهم من أنني نتحكم في الآخرين، فالانسان خصو يعيش لراسو باش يعيش مع الآخرين، ماشي، نتحكم في راسي عاد باش نقدر نتحكم في علاقتي بالآخرين.